komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá krökkum sem buðu ríkisstjórn Íslands á barnaþing fræðumst um Berlínarmúrinn og kíkjum aðeins á Iceland Airwaves tónlistarhátíðina sem lauk um helgina ég heiti

krakkar sem verða fulltrúar á

í lok nóvember hittu ráðherra úr ríkisstjórn Íslands á Alþingi á miðvikudag þar afhentu þau ráðherrunum

hvernig var það skoðuðum Alþingishúsið og gáfum ráðherrunum boðskort í þetta barnaþing hvað sögðuð þið við ráðherrana bara mæta hafa gaman sko hlusta á í ár eru þrjátíu ár frá því að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur og því er fagnað með ýmsum hætti einn af verður barnaþing sem umboðsmaður barna heldur í fyrsta skipti í ár barnaþing

er þing sem er nýbúið að lögfesta að skyldi halda á tveggja ára fresti að börn virkist til lýðræðisþátttöku hefurðu áhuga á stjórnmálum nei ekki

gaman að taka þátt í svona stórum atburði sem stuðla að þátttöku barna í þessum stefnumótunum hátt í fimm hundruð manns og stór hópur barna kemur að skipulagningunni barnaþing fer fram tuttugasta og fyrsta og tuttugasta og annan nóvember í Hörpu á laugardaginn minntust margir þess að þrjátíu ár eru liðin frá því að Berlínarmúrinn var rifinn sá atburður er með þeim þekktustu í sögunni á tuttugustu öld árið nítján hundruð fjörutíu og fimm lauk seinni heimstyrjöldinni Þýskalandi sem gafst upp í stríðinu var skipt á milli sigurvegaranna vesturhluti landsins var yfirráðasvæði Bretlands Frakklands og Bandaríkjanna og Sovétríkin stjórnuðu austurhlutanum höfuðborginni Berlín var líka skipt í tvennt og árið nítján hundruð sextíu og eitt var reistur múr til

það var líka gert til að koma í veg fyrir að fólk flyttist á milli aðallega frá austri til vesturs Sovétríkin og Bandaríkin voru bandamenn í stríðinu þegar því lauk voru þau helstu stórveldi heims og tókust á um völd víða í heiminum þau átök voru kölluð í daglegu tali kalda stríðið og múrinn í Berlín var eitt helsta tákn þess eftir mikil mótmæli haustið nítján hundruð áttatíu og níu var ákveðið að rífa múrinn hann hafði þá staðið í tuttugu og átta ár frá nítján hundruð sextíu og eitt hafa verið gefin löndum víða um heim og árið tvö þúsund og fimmtán fengu Íslendingar brot úr honum til minningar um þennan merkilega atburð einni stærstu

lauk um helgina hátíðin hefur verið haldin frá árinu nítján hundruð níutíu og níu og í ár var margt í boði fyrir

á öllum aldri átta til tíu þúsund tónleikagestir spókuðu sig miðbæ Reykjavíkur í leit að bestu tónleikunum um helmingur þeirra kemur frá útlöndum selst í sextíu og einu landi um hundrað og fimmtíu flytjendur komu fram á hátíðinni í ár og tónleikarnir voru samtals tvö hundruð í Norræna húsinu var boðið upp á þar var ýmislegt í boði fyrir

krakka og fjölskyldur þeirra í kvöld fer fram

skrekks hæfileikakeppni grunnskóla Reykjavíkur á stóra sviði Borgarleikhússins átta skólar keppa þar um bikarinn fræga og það má bóka að það verði góð stemning og fullt af skemmtun ekki missa af beinni útsendingu frá